Nta lu me paisi che è canusciutu pi la fabbrica fiat li machini costanu a secunnu la machina chi voi. Si parramu di na utilitaria lu prezzu s'aggira ntornu a quinnicimila euru, si nveci vai nta l'usatu la stessa machina capaci chi la trovi ntornu a li seimila, settimila euru. Ricemu che cu li machini lu mottu è unu sulu: Paghi a secunnu di chiddu chi voi manciari.